Oire ovaratavuiareita, uva vovaita auepa varata vo tuariripa pitupituro iava, vova tuariripa pitupituro ari kouea eira ita iria evoare avapaoveira vosa upeirara kosipiesia auepavere. ari eira ita eira koue iria upoivere, auerorutuiare tuariripa pitupituro eira upo pai veira. Ora vosa eakevi puraivere riakova ora oirato upiepa pitupitu o-eake; kakae vure kosipiesia o, aue raovu vate purasia, kouea. Eira iria vatotopoivere evoare, ora eake, aioro varao atoiapa aioro oara vatotopoivere, ora vosa pupisia. Pupiva taporo evoa avaovere vosa eva tuariri papitupituro purapaivere. Upeirara kosipiesia, ari kouea, eake kora, eakero rutu oara ouivere evo vtaiare upe kosipiepa vuta. Uvare viapau oisio uvuipai ra evo pitupituro pura ragaivere, ari koue a eira iria evoare upoivere. Oaravu rutu aue varu oara ouivere evo vutaiare, evo vutaiare vosa eake puraivere, eakevi puraivere, raovu vate, upe kosipieavere ora vosa kakaevure kosipiesia aue pave o ragetoavi kakaeto vosa rera kosipeisa auepave ari eva ra iare koue upopaveira. Uva oaravuei riroaravi pitupituara ari oisi vio vao auepavoi